Chentu nonantanoe nonantotto nonantasette nonantases nonantachimbe nonantabattor nonantatres nonantaduos nonantunu nonanta ottantanoe ottantotto ottantasette ottantases ottantachimbe ottantabattor ottantatres ottantaduos ottantunu ottanta settantanoe settantotto settantasette settantases settantachimbe settantabattor settantatres settantaduos settantunu settanta sessantanoe sessantotto sessantasette sessantases sessantachimbe sessantabattor sessantatres sessantaduos sessantunu sessanta chimbantanoe chimbantotto chimbantasette chimbantases chimbantachimbe chimbantabattor chimbantatres chimbantaduos chimbantunu chimbanta barantanoe barantotto Barantasette barantases barantachimbe barantabattor barantatres barantaduos barantunu baranta trintanoe trintotto trintasette trintases trintachimbe trintabattor trintatres trintaduos trintunu trinta vintinoe vintotto vintisette vintises vintichimbe vintibattor vintitres vintiduos vintunu vinti deghennoe degheotto deghesette seighi bindighi battordighi treighi doighi undighi deghe noe otto sette ses chimbe battor tres duos unu zero